Fikajian̈a dongolo ndraiky dongololay ndraiky, avela amban̈y izy tsy atao an̈aty sase, tsy atao an̈aty tanty fa atao amban̈y, asian̈a gon̈y amban̈in̈any eo de avelan̈ao ambon̈y gon̈y eo izy tsy asian̈a raha ambon̈iny gon̈y in̈y tsy asian̈a raha ambon̈iny dongolo ndraiky dongololay in̈y fa avelao eo fo izy beka zen̈y mahazo tsiotsiko in̈y izy, maikimaiky tsy azon-draha mandomando, karàha in̈y.